අගෝස්තු මාසයත් එක්ක <hesitation> මට බැඳුණු හොඳම මතකය තමයි <hesitation> පාසල් යන කාලේ තියෙන මතකයන්. මොකද <hesitation> අගෝස්තු මාසය කියන්නේ <hesitation> ඉස්කෝලේ යන දරුවන්ට නිවාඩු ලැබෙන මාසයක්. අගෝස්තු නිවාඩුව සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් <hesitation> දිගට ලැබෙනවා <hesitation> සාමාන්‍යයෙන් මාසයක් වගේ. ඉතින් <hesitation> එතකොට දරුවන්ට <hesitation> පාසැල් වැඩ වලින් ඈත් වෙලා <hesitation> සෙල්ලම් කරලා <hesitation> තමන්ගේ යාළුවොත් එක්ක විනෝද වෙන්න ලොකු කාලයක් ලැබෙනවා. ඉතින් අදටත් අගෝස්තු මාසේ මම දකිනවා <hesitation> පුංචි දරුවෝ ගොඩක් විවේකෙන් <hesitation> ආසාවෙන් <hesitation> කාලෙ ගත කරනවා. ඉතින් අගෝස්තු මාසෙට තියෙන තව විශේෂම දෙයක් තමයි මේ පාසැල් යන ළමයි <hesitation> සරුංගල් හදනවා. සරුංගල් <hesitation> තමන්ගේ ගෙදර සහෝදර සහෝදරියෝ එක්ක යාළුවෝ එක්ක එකතු වෙලා <hesitation> සරුංගල් <hesitation> යක් තමන්ම හදලා <hesitation> ඒක <hesitation> එළියේ <hesitation> සරුංගලය අහසට යවන්න <hesitation> ඉතාමත් උනන්දුවෙන් <hesitation> වැඩ කරන මාසයක් විදිහට තමයි මේක කියන්න පුලුවන්. ඉතින් <hesitation> සරුංගල් මාස විදියටත් මේක හඳුන්වනවා. මොකද <hesitation> බොහෝ විට අපිට අහසේ මේ කාලෙ සරුංගල් දකින්න පුළුවන් <hesitation> දරුවන්ගේ පාසල් නිවාඩුවත් එක්ක. දැන් නම් <hesitation> ඒවා තරග බවටත් පත් කරලා තියෙනවා. සරුංගල් තරග කියලත් <hesitation> අපේ රටේ <hesitation> පවත්වනවා.